To ma kimbəi wato dləma ko dabo na rə ya ngi nani na ndarə ngadli na ndarə dʒəgulmə na wa yə ngi nani cuni ma rəya ni cuni na nə ʒhi tsəu gihui amma waya kai po swa ra kai ko guməni makəni gunəri wakəni guknəni ma buky hətəna gulnəni nakəni tə yo ni cuni, cuni wato daba ʒai no kully ma bo wa ngallə kəni pa nə mbwa nwi wa ngallə kəni sosai ma cunə na gutana cuni ambani thalghal valghal thla nə mbwa ɗa mbi kusa fuary ko cunfi mbə mbwa gulli a thəghə vi thla nə mbwa da kusa gumi nbəna kulla cuni barka həʒəghə ko pa nə mbwa nwi ma cuni wa ngalli kəni sosai kullə cuni ma cunə na ka dʒəmbi notəghə cighə bow ma fə hənja mbwi rə baballəna sai nə ha ɗa na cəghə nja ‘ta kullənji sosai cuni həʒəra sa rə ya ɗa na wato ma cunə na həʒa ɗaba na ndawi kulki həʒə daba ‘ma bo na dʒa ngallə kəni cuni sosai domin ko yamwə cuna sa ma a nwi nə mbwa da ma cunə na wa sa hwi durami swa ra kusa romi ɗari bisa miyə mbwa nta nə nja so yamwi sai ɗai ka sahu yamw ɓa kullumo sao vəʒhəntwi vəʒhəntwi ko rə mbwa gulla va na səghə yamwi. Ma rəya ni cunə na kwa dəllawa cəla rə ya manə cunə ba kwa rə hahəghə kilba wa avə ra va səghə ni hya wucə nə hyə nyi-nyi mbəra pwa dʒa wato ntsa ɓai vi wato tə nanatəi cuna səghə rənja səghə wucy ba rə mbəra barəva nbəra nə hya dədintsa mbai ri rə hya wucəi rə mbuwa tsa kəlləwa wo-cune-wo-cunə tə nya sarəi nə həny yashəghə tə nya səghə thlərə doo ba nənja tsəu ha to hui ɓaw ma gə-to hui baw ma gəgarr-gəger ma tavə səllanji gudanəna tsəghal na dʒa ha cuni wato daba ʒəy na wangal kəni kuma kulli nji sosai nə nyi tsəghallə nə nya ni hə nya thcərə kəlku ʒa ʒəma wuka ha bara rə həʒa səghə wucə wa ma miya təghə ninana wa nkianghə va ‘ma huntsəghə ma tən yakə rə ya ni cuni ri ba rə ha həghə kilba ra səghə nənja nə hya niy-niy mbəra nə hya dədi mbayi wato na ra səghi ba tə barno ra səghi tə ya kə nyi wa giava sosai panə ya ni cunaʒ a in fats daga yakə nyi ma har ma na nanə cunaʒhə na domi ʒhi ngi nanu har və ya va shəw nə ma nə ʒhi tsəwa ʒəghə daga na nanə ya na mama kava ʒana kava cuna ʒhe pwar rə ya va kulumi mi niya niya ni pana tsəuwa ʒəra dun ma tsəwanji və nkəkafu na cunə na. Ka sha va gəlla ɓa nə mbwa bəllə fua hənji səgho mbə kəlla fui na thlərə ha nənja ʒəma purəvi pa nə ngyanji nənja rə pu və pa panə ngyəndi nə nja və kavi wato ha cuna ʒha nə nja rə tsəwi ma fvi ngya nji nə nja ri hləri mbə nə nja pulvi har nə mbwa gula mbwa ngi nəhya ngi nə hya rə ɗa cunaʒa nə pithly sai nə mbwa kukula miya hətəni aniwi kwarə ngy ma gam ma tsəwanu rə va cuna ʒha ma huwanji bətəghə na ndwə thləranji shw wi badləntəghə tuni to və mbwa bəthly mbwa gula doahi to ma cuna ʒha mabo ta di miya mbw ɓaw kwara tsou na tsəwanji ɗas panəi ngyanji nə mbwa səghə nə-ni nə mbwa nə mbwa ni hənji ka pa ɓaw kwara ha kawai nənja tsawi na tsəu nany cəghəfanji nə ngyanji fui nənja puvvi pə nja purvi ɓa nərjo purvi njanja kavi swa nji ho rə mbwə nji hənj ma ha har rə nyə nyi cuna ʒha wa kai tsəghəl sosai fa wa kai killamita kusa cuncəfi rə nya ni pana dʒa nji sai nə ha nani pana dʒanji sai nə ha rani pana dzla ʒi həʒə ra ɗa daga yakə nyi tə ya ni cuna ʒha na ta ɗa ma cunə na nontəi swa shina ra kai cuno ʒhə shiru wanontə daba shi na ra kai cuno ku rə ngalli ko rə kulli hənji kam kwlə nji saw sai gam ma cuna ʒha na na ʒa hgəghə ma hananji na pa cəgha dʒa huma nina mbi kulla nji ko kuma nə ʒa ta nyi cəgha dʒa mbwi nina mbi kullanji rə shəghə. tsəghali ni nya ni pa na ndʒanji dsəhwo tsəwi dsəhwə nyə nyi hənji dsəhwa tsəwi dsəhwə nuə nyi həni har ə nya dsəw tsəghali nya gidəghə cuna ʒha kullə cuna sosai nontiə daba shi kuntəghə nə mbwa kwatanta həna cuno swashu ko da wa mbw nwi walvan na ʒəgho swin kilvi walvani inya nə mbwa təghə wallan mbi cuni vi a təghə wəvanə ni mbwa ɗa sary mbi cuni kusa ɗari ai amma ma cunə na hənji ndwa kullə nga-nga ntwy hənja ndarə ngə kunty domi swa ʒama-swa zamanji no hənji məlli swai nja ʒəma nənja məlli ʒhi shiryo ma mi wa ndwa mbani dəghənti cuni nənja dsəmbo vəghao ko na nwi yannaw watakilla nto mbw ghəu bo mbwa rə mbwa dləlləba hətəni pa nə mbwa ghəu cuni amma mi ha ɓaw na ma barka na barka ngacəha bako kagigi ha nə ha tsəu re cuna ra na swa shəu domin kullə swa nə sosai mi a shiri ha ɓa mau ma pana nwa mbwa kukuli na ma bəghəva hura ʒina a ban ɓəɓələntəgha na ɗa, a banə ɗantəgha na ɗa sosai cunə kam cuni hənyi wato <hesitation> daba kulli na kunty hənji daba kluli na nda ngalli ʒhi shiru nontəghə dabo nə mbwa kwatanta həna cuno koda wanontəghə swi shi nə mbwa ka nə mbw nwi kwa yamwi ma na kwa yamwi na ʒhi ngi nazi nə cigawa na kulla ʒu sai dai ʒəghwaʒaghi na riga taba nany ny mbw ra ka nə giwan ruwa həʒʒna riya taɓa nani amma hənji ma hənja ka giwo lənja kai domi na gihwa ʒi na rəya taɓa mani kwa numan. amma ma cunə na nə ciya rə ya ʒəma ni kulləghə swara ndwa sha tənda rə mbwa ya ʒhi daga yakə ra rəya nanə cunə na ʒhi ma nanə nonto ma ko kwa ʒoo ʒhi ma gi nanə cuno sai yakəra sai dai nə ya nəghə ta ɗaləwary nə ya nə pana ndʒaʒə hənja ndarə kullə, hənja darəm ngallə nontə dabo shi ʒhi kam nə ga kwatanta həna cuno həʒəra sa ma cunə na kullə ʒi hənja mara untəgha hənja ndarə ngallə hənja ndarə kullə ha cuni to yakə ra tə ya ni cuni ha rəghə mbwa kukula ɗa na əyi nə wi tso hətha həsəma əyindwi kwara nha əyindwi kwara nha ma domi ma kwara nanə ʒə nə nwa nha na həʒʒ nə nwa nha həʒəna ma hura ʒa’məlvəna wuri ndʒa mbwi kəni wibadləntəghə mbwi domin ndwi kiany rə hiuwi ma harə hiuwa ʒəna-ma harə hiiwa ʒə ko wana tsʒo nə killomitana ma harə hiuwa ʒa ko kinbi səcon na wa kian ha rə hiuwi wai kian ha və hiuwi, to mo swai kian ha ral hiuwai kimbi səxon ndwa tsəo kiang nduro və səconna ma nə ha hiwiya ka nə ka mvo rə to həʒəra ma cunə na iya-iye həghə cuni bija pa nə mbw nwi dʒə gulməʒi ma bo pa nə mbw nwi ko swa ʒəmə cuna ʒəma na vəʒhə gutanə ma wa kiang swai mbwa gullə dabobiya ʒəmy ga kusa mbwa gula tʃdliə panə mbw nuji həʒə kam, swa kullo ʒi wa ngalli kəni nutə daba shi na kontəghə nə ciya ngi nang nara koma həna cuno swa shəu. Ko namma kinbi daba wa cunə kianəi tə ngalləyi tukule tu ʒamusi pa no niya na hunəy nany ciə həna gəlga na ndarə thləpa ʒiə ma səgha cunə mbə na sagha sagha na purəvi nə hənda ʒama purvi na purva njina nə hənja rə ʒəma kavi mənja və ʒəma kavi nə həna nangə ndwa shi na dlə hənju duk pa nə mbwa tsəmə vi nə mbwa nə mbwa tsətsa kəlwa anija anija ka do su ɓa hənju kwara tsəwanji na tsəwanji kawai to həʒəra ma mbwa kukula miya ko mbwi iyo ndwi kwar ɗa ma domin ka dimi bow a mbwi kwara ɗa ma, ma nuwa kwara diri miya nji ma huranja miəghəvi ndwo shi nə tsəra kənu həʒara sa wato rə hya nwa mbwi nə mbwa uləra hənji nənja ʒəma kovə- kavanji ha ma bo rə mbwa nyi miya mbwa kukui tə thləra hənji rənta purvi swa puranji rənja ʒəma kavi wato ha yakə nəghə tə ya nə cuni ha həʒə wato cuni həna ndarə kulli həʒəna nda rə. ha ma cunina ma pwa rəʒa tsətsorə ma yakə rənya nə həʒə ma rə nya ma səghə niy niy tə nyama səghə niy niy pwi səlla ʒə mce pwi səlla ʒa gutanana sai nə mbwa fə pwi səllondə kwo kosaon pwarə ma, na gutana pwi səlla ʒa sai pa-pa dara, pa daro pwi səlla ʒa ghup ghup ha harə nyi niy niy pwa rə ʒa tsətsuri dun wanya ngi nə nyo kokimʒnə vuga ʒə ma həny nonə pwarəija təghə vowə rəghu amma wa təghə vəjə pa mbwi tənya nə nə tə nya dədə sai dai pwa rəniə dʒə nawə pa huci rə tə nbwa- təmbwa ʒəghə yamwi rə pwanə pa yamwi rə mbwa ʒəghə rə pwanəghə sosai, to cuni swa kullə ʒə həʒa ndarə kullə həʒa ndawə ngalləy noty daba shi na rəya shiru pa cuno.